بصراحة الشعر القديم حلو حاليا بس الاشعار الجديدي لا ابد ما حلوي وابد ولا الها علاقة بالشعر فاتوقع الشعر القديم اذا ظل نفس ما هوا بدون ماتغير وبدون ما يدخلون بينو يعني ويحكونو نفس ما هو كلش حلو ومناسبات معينة ينحكي يعني ما بكل الاوقات.